في ليلة هادية، سمع موسيقار لحن غريب يطلع من الغابة. قرر يتبع الصوت اللي هناك، ولقى شخص يعزف على آلة موسيقية قديمة. اللحن كان سحري، وكل من يسمع يحس بالراحة والسعادة.